<hesitation> أكثر حدث فقدان شخص عزيز، لأنه علمني قدر النعم والصبر. علمني شلون ألم فقدان شخص عزيز، أو لو كنا معاي نعمة وفقدتها، وما قدرت هالنعمة أني أحافظ عليها. فالحمد لله والشكر لله على كل شيء.